Tembiu pakistan pe oyeapo va jae co jocua especia especia jei supe va, jaeco tembiu bil yani, Mijari jei supe va jare chapi jei supe va, jaeco jocua ovea tembiu yae supe va jare uru jare arro ndie oyapo reta jocua jae reta jembiu jocua jae reta jocope oiko va reta jucurai okaru